ӏэрышӏы акъылыр сэрыкӏэ щынагъоп, шӏу кӏэбгъэфедэмэ ишӏуагъэ зэбгъэкӏынэ щыт.

Уиныдэлъфыбзэ къэгъэухъумэмэ зи ягъэ окӏытэп пэмыкӏ хэгъэгухэм ябзэ пшӏэным ишӏуагъэ окӏын нахь.

Емыӏо ышӏэщты ӏофыр зышӏэрэмрэ ӏоф пшӏэныр шӏу.